Dopu chi apu fatu s'iscola elementari seu andat me is iscolas medias. E basta, ho fatto la terza, apu fatu sa terza media. Poi deu traballai, poita depiu guadangiai, deu 'oliu dinai po mi comporai arroba e totu cantu. E <hesitation> si fiat spraxia sa boxi ca costruendi u' grandu magasinu, l'upim. Hi, non m'est passiu mancu berus, apu nau, deu andu a fai sa domanda. Nci fiat una signorina chi teniat s'uficiu in via dritta, e issa fadiat totu i' domandas a macchina, batteva <hesitation> batiat a macchina i domandas e is cosas. Deu seu andada e m'at fatu sa domanda, e dd'apu presentada. E <hesitation> e m'ant zerriau po fai su colloquiu. Seu andada, nci fiat custu bellu signori anzianu e m'at nau, quanti siete in famiglia. Hi, gli ho detto, noi siamo undici persone. Depu torrai a partiri de inguni. M'at nau issu, cantu de familia, eh, dd'apu nau, seus undixi, mama e babbu e, eeh ta bella familia Così, e m'ant. Deu non apu nau nudda in domu ca iu fatu custa domanda. M'ant zerriau po traballai, po andai a traballai. E apu nau, mama ddu scit ca depu andai a traballai a s'Upim. <noise> Cussu negoziu mannu chi ant obertu. E cumenti fais andai a inguni? Apu fatu sa domanda e m'ant zerriau e seu andada inguni. Se <hesitation> seu andada e m'ant assuntu. E seu andada <hesitation> dus mesis a Casteddu, fiaus ospitis in d'unu collegiu, po fai pratiga. E dopu, at obertu in Aristanis su magasinu, su negoziu, e seu intrada a traballai inguni. E mi praxiat meda, apu traballau prus de set'annus. Mi nci seu andada po mi depi coiai, candu mi seu coiada. Tanti bellus arregodus, is collegas, i' superioris e totu. Est una vida bellissima, propriu bella. <hesitation> Si 'oliaus beni cun is collegas, cun mascus e feminas. Unu rispettu, u' co <hesitation> proprio fiaus una grandu familia Candu traballau, si fadiant gitas, duas <hesitation> duas 0ortas a s'annu. E andiaus, seus stetiu andaus a Carloforte, a <hesitation> ita si narat, a Caprera seus andus, con custas barcas fiat una comica, nci fiat a chi vomitat a chi ddi fadiat dannu su mari e custu e cudd'ateru. E fiaus medas, totus bellas giovanas e beniat cun nosu su direttori pura sempri. Cumenti chi <hesitation> insoma, fiat issu su comtrollori de totus nosu, ca fiaus piciocheddas, piciocas de bint'annus, totus così. Fiat tropu bellu, tropu beni. E totu custu at arrichiu sa vida mia, totu s'esperienza cosa mia, insoma. E poi in su <hesitation> in su logu, in su traballu <hesitation> deu, per esempiu, fiu alle confezioni da signora, bendiu bistiris po feminas e quindi <hesitation> totu sempri ordinau, su repartu cosa mia. Tenia su su <hesitation> su salotinu po mi po misurai. Totu custas cosas. E depu nai ca totus i' diretoris chi eu tentu fiant de mei, fiant sempri cuntentus E medas clientis mi circant puru po andai a <hesitation> me is aturus repartus, 'oliant a mei po ddas consillai e totu. Forzis poita deu teniu a sorri mia ca fia sarta, e teniat una sartoria cun tantis giovuneddas chi imparant a cosiri, e <hesitation> e deu apu imparau medas cosas impari cun sorri mia e totu. E quindi in su <hesitation> in su traballu fiu cunsiderada puru, ecco. Apu imparau cosas medas poita sorri mia teniat una una sartoria cun tanti piciocheddas chi imparant a cosiri. Deu apu provau pura ma non mi praxiat tanti. <hesitation> Abarrai tropu setzia cosendi non fiat fata po mei. Però candu nci fiant is festas, ca teniat cosas medas de fai sorri mia Insaras andau deu pura, foras de su traballu, andau a ddus agiudai a fai calincuna cosa. Però propriu a cosiri, a imparai, fiat dificili pura <hesitation> s'arti de fai sa <hesitation> su sartu, eh, tocat a sciri segai, a sciri fai. <hesitation> non fia facili. Eh deu non mi praxiat, totus custas sennoras beniant inguni, e dd'ollu aici dd'ollu aici, non mi praxiat tanti a mei, no